اذا خيروني يكون عندي قدرة اتحكم في احلامي او احلام الاخرين، اكيد هختار اني اتحكم في احلامي لانه كثير صراحة احلم باحلام مرة مو حلوة وكوابيس واكون منزعجة، اذا كان هذا الاحلام وانا نايمة، لكن في احلام حقيقية يعني وطموحاتي المستقبل اكيد هكون سعيدة انه اتحكم فيها واحقق كل شي انا ابى اسويه في حياتي يعني، <hesitation> وممكن كمان اذا كان عندي امكانية اتحكم في احلام الاخرين.